Pi ncuraggiari a li picciriddi a fari attività fìsica, bisogna accattàrici tutti li cosi necessari pi fari sport e poi accumpagnalli nni lu parcu o unni si po fari attività fìsica, macari facennu sport cu iddi. Tanti picciriddi nun fannu attività fìsica pirchì lu patri e la matri nun ci nsìgnanu a fari chissu, e li picciriddi mancu hannu li giusti robbi o scarpi pi fari sport.